אנא كنפעל נרג'ע מיטין עאם ללוראא חית כנעשק נعيش תאריח דיאל ג'דודי ונשוף כיפאש קנו קיַעישו נאס פי איימ דיאלهم, بغית נשוף אלעאדות ואלתקאליד לקדם ונתעלם מן אלחכמה דיאלهم לי כתפרק בזאף עלא זמן דיאל אליום. אלמוסתקבל מוכנ יכון פיה טכנולוגיה אלמתطورة בזאף ולקין קאין מחרות כתרה מן פקדאן ללקים אלאנסאניה ואלבסاطة לי קנת ענד נאס פי דיאק אלחקה, אלאועודה למאדי לי תח'ליני נחתס בארתבט פלסל דיאלי ואלהוידיה דיאלי.